komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um afsögn dómsmálaráðherra og söguna á bak við það segjum frá fólki í Líbanon sem hjálpar flóttabörnum og heyrum svo viðbrögð ungra

við þáttunum hvað höfum við gert Sigríður Andersen dómsmálaráðherra tilkynnti í síðustu viku að hún ætlaði að segja af sér embætti sínu við ætlum að kynna okkur þetta mál í kvöld útskýra hvað árið tvö þúsund og fimmtán var lögð fram tillaga um að stofna nýtt dómsstig á Íslandi svokallaðan Landsrétt á milli héraðsdóms og Hæstaréttar

við réttinn starfa fimmtán dómarar og þrjátíu og sjö sóttu um stöðurnar sérstök dómnefnd skilaði

umsögn um þau það er að segja hversu hæf þau væru til að vera dómarar

sem voru meðal fimmtán efstu í umsögn dómnefndarinnar en voru ekki skipaðir kvörtuðu undan því Sigríður svaraði að tillögurnar væru löglegar og að hún þyrfti ekki að velja fimmtán efstu í umsögninni sérstök rúta hefur undanfarið keyrt um götur borgarinnar Beirút í Líbanon og fært flóttabörnum mikla gleði og fjölskyldum þeirra í nokkrar klukkustundir á viku geta börnin gleymt áhyggjum sínum og tekið þátt í skapandi og fræðandi verkefnum rútan á að veita rými þar sem krakkar fá bara að vera krakkar í friði markmiðið er að tryggja að ekkert barn þurfi að vinna og geti farið í skóla í staðinn eftir að verkefnið hófst hafa yfir hundrað og fimmtíu börn hætt að vinna á götunni í Líbanon er fjöldi flóttamanna sem

flestir eru frá Sýrlandi

neyðast mörg flóttabörn til að vinna fyrir sér og fjölskyldu sinni vinnan felst aðallega í því að selja varning til þess að fjölskyldan geti keypt mat og aðrar nauðsynjar verkefnið sem er á vegum Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins var sett á fót til að hjálpa börnunum og

draga úr vinnu þeirra nú fáum við að heyra hvað ungum

fannst um annan þátt af hvað höfum við gert sem sýndur var í gærkvöldi það var vinkona mín sem benti mér á Rauða kross búðina um daginn og ég fór og kíkti og fann einn jakka bara einn tveir og þrír hún bara ákvað að hún ætlaði bara hún var að hugsa um að gefa einhverjum flíkina sem hún var hætt að nota svo hún þarf að kaupa alltaf ný og ný föt sem er frekar skrítið já og þegar allir hugsa svona þá erum við að laga og bæta heiminn miðað við mína neyslu þá mun ég á minni ævi eignast að minnsta

flott og þótt það sé í tísku og manni líkar hann ekki þá þarf maður ekki að kaupa hann já og fyrir nokkrum árum þá var alltaf eins og til dæmis skór þeir voru vandaðir og þá var hægt að nota til dags eru þeir kannski ekki vandaðir nógu mikið og þú þarft alltaf að kaupa nýtt og nýtt

minnir mig bara núna á

það er heldur betur fuglalíf við

á Seyðisfirði dúfur og aðrir fiðraðir vinir sáust spóka sig um fjörðinn kannski orðin svolítið óþreyjufull eftir vorinu